Tyamch dun wi'it dun padakyë nëjotyë we'en dun myujëk manyt's dun tëkeÿ xat'spë xët's nyaj nëpotyë jadunt's tëkëy xat'spë manyt's dun tek dun kyëx pësëmnë jadunch në tëkënyë yaj natëmbë y po ti'i najk dun wyach wi'it.